Keeri ri ŋ keeri ye ri wǝǝ, wǝ lóo ku lǝ okopiyǝ oturu kǝ́ a lée ri wǝ wǝǝ, a nya wɛɛlɩŋ wǝ. Kɨto oturu lě ekeeriye ya ya kpɛŋ wǝǝ, jeece mɨŋ akʊme wǝ́ a la caa ŋwǝ wǝǝ, e lée yee oyumwɛɛrɩpǝ sa. Wǝ́ e le yee lô oyumwɛɛrɩpǝ sa kɨ o pwolu gbomarɨ sa e kpii oyupǝ we ke kpii atɛɛlɩ sa mɨ lä yɩlɩkookoowǝ. kɨ e yee pǝ kɨ ǝ tɨ e kpii gbɔpeseyǝ sa mɨ lâ yɩlɩwǝ kɨ wǝ poŋ ayɩrɩ,ǝ fǝ a caa akʊme ǝ fǝ e ri. Wǝ ri rǝ ǝ lóo koonu okopi, ke kpii saasaalʊ mɨ lâ bʊraarǝ tu ri ŋ tu Ʋonuŋ e le ri wǝǝ, wǝ lóo ku okopi, wǝ ke ce wǝ ri vweyǝ sa wǝ́ a la sɔɔ o lóo koru e yee lä kɩtiwayupq sa kɨ e yee pǝ kɨ ekpii lâ atɛɛlɩyǝ sa mɨ wǝpwɛɛkpǝ. Oló koru o fuu wǝpwɛɛputuputukpǝ sa kɨ ǝ fɨ e kpii. Kɨ oyupǝ we wǝǝ oturu okopiyǝ yǝ kpii. o ko ŋ ru e yee oyupǝ kɨ oturu e lee kpii tu ri ŋ tu wǝ́ mɨŋ jirǝwe e lee re wǝǝ, wǝ ke ce wǝ ri mɛŋwǝ wǝ́ o lo coe, e le ci kǝ́ e lée yee pǝ kɨ o co pǝ kpekpereepi koturu pǝ lɨŋ naanɨ kɨ pɨ lóo ro nɨ mǝ lë epipǝ kɨ pɨ lɔ tɩpɩtɩpɩ ko wǝǝ, kɨ pɨ roonɨ Kǝ oturu okopiyǝ ǝ vo nya nye ri kɨtɛŋkǝ kɨ paa mɨ wʊ nɨ ŋnɨ mɨ lë epipǝ. Wǝ lo ɖo kɨ nɨ mɨ ri. Kɨto vonuŋ keeriwǝ wǝǝ wǝ pǝǝ mǝ lɛ lǝ̈ rǝ gukpǝ kɨ a mɨ caa wǝ ŋnɨ mɨ lê epipǝ oturu nya nyáa nya nyǝ ŋ ri. Eyee oyupǝ we wǝǝ, oturu pǝ lóo poŋ ayɩrɩ oturu pǝ lǝǝmɨ nuru, kǝ́ pǝ lǝǝmɨ nuru ko wǝǝ, oturu ŋnɨ mɨ lê pipǝ nɨ lǝǝmɨ okopiyǝ. Wǝ́ mɨŋ a lée yee pǝ o co mɛŋwǝ rǝ ko wǝǝ, oyupǝ we pǝ laa raŋ pǝ lǝǝ lǝ nɛ a la nya e le yee pǝ rǝ ko a caa keeriwe ke wǝ lee pie oturu nyǝ fǝ nya nyée ri wǝǝ, wǝ lóo ku nyarɩpirǝ rɨ mǝrɨwe kǝto vǝ́ a lah caa wǝǝ, a láa caa keeriwe kɨ wǝ pie kɛ yee oyupǝwe kɨ ewetuiyǝ sa yǝ kpii rǝ oyupǝ we ŋpaŋpa oturu vitamine ya lǝ́ǝ pǝ nɨ wɛlɛŋrǝ.